Woninsunii gargarai biriit jirai, taa diko lalafit jira, ta diko jabaatiit jira, Aminen tadibin hinmiooti tadibi hinbushootie, dumii tadibin hinkuroot. duumi sagalum atin daabtuun sun ilaalletie. sagale sun ilaalte wo sagalen sun won kurootu feet sunumaan midaaseni, woishin won miotua taam miotua suniin midaasen, woishin ta kuroot taam kurootua suniin midaasen